Nyaki ornaf thirabey toke, ngam faddu gohoramun, bebib besari om, akon naen, gobo arabwe bhenjum tan jumbriman. Tadum fili gotdo, gotdo naraan na hodum sosai.